Kuéꞌen ntuvī ne ña cataꞌ ñā ngó ne nteñu ña ni ñaꞌa na ñaa ña ko mi da nteyú ne i vevií jáꞌa kuéꞌentu ne ña zataꞌ ñā ngo ne ñáa ña nte ñuduve ntéscu ján vi ñuve dɨkɨñuꞌun ntúvi yuve ntɨ̄ꞌɨn kɨ́vi yuve kulī ján vi ñaꞌ mi ne koó ia nañāa ña ñꞌ ñaꞌmi tɨɨkuitɨ́ jan ñaꞌ mi kuéꞌevi iduka ñaꞌmi vi di já mi ñaꞌmi keve vi n ñaꞌmi xoó jan vi tɨn knáña éni ña ētsí kada ídun éste ñaꞌa kaniꞌinko diuꞌun i da ká va kaa io dúve ne kuéꞌentūvi sá nákaꞌan ña tsi ñaꞌa chi xuun kúio vuá de vá tsi ntaꞌva io né tsikaními kuēꞌen chí ñuvu é naña io nákaꞌan ña kueꞌe ntūví cha vi viꞌa vene ñaꞌa thí dá kui dá kuini váꞌā i kanadamá ne ña thi iō stúku uɨn ntúkun ɨn núu nteñu énēein váꞌā icin n guo sanailo o ūén vi ni ɨn lātá in fin ñáꞌ nga dú kaa takaa kueꞌentuví chai óra kādā ídu ka é ste ñaꞌa ún kúñū jan ne siꞌiváꞌā ñāvi ñá te káxkāꞌan io o kini ñāa ñaꞌa chɨ́ ntēeñu kúīne vētsi viꞌa ve ne nákāꞌan ña tsi é ste diínka ío kuiꞌi viꞌ a íi kueꞌentuví cha i. Kuéꞌntū ī sá ne síꞌi io kuiꞌine pero tsi ñaꞌ váꞌa ntiuꞌun taka vevi ja io vevi jáꞌni vá ti kainūú kuīꞌi io kani vevi ne núꞌu ne ia ntiusin nákaꞌan ña tsi dií nga váꞌa i tí kokoo īó na kaio ñúv éntésku kaio ñúvintɨkɨn kūli taꞌ i taꞌa i naa ña a taꞌa iyuté jan taꞌa in ñɨ́kɨ ñuu ján neītáꞌa i ñuté jan káio u iñɨkɨ ñute jan n ne diínka váꞌa i íi ti n kaká īo csi éstē diínka kananiꞌi ngo éste iduka vií dantii niꞌi di í kaīo ɨn mātén dîtó tsi dinka ntâꞌvi ne vetsi dií na diínka io éste vií dantii ña di ne dinka kananiꞌi vií dantii.